<> خلي نعمل مقارنة لو ضيعتو مفيتيحي أكيد غاح اضوج خاصةً لو كان مال بيت ومال سيارة بس اطيق اطلب من أحد يفتحلي الباب إذا كان بالبيت او<> يعني السيارة اكيد عندي نسخة الخ ف<> يعني بيها حل ونطيق نعالجا المشكلة يعني بس لو ضيعتو التلفون اشون وال <hesitation> والصور الي بينو والأرقام والملاحظات وشغلي وتطبيقات والحسابات كلا هاي الأشياء يمكن يعني ويحد يلقي التلفون وياخذ <> معلوماتي كلتا وحساباتي وصور يعني و غاح... حتى لو اشتغيتو تلفون جديد غاح يظل عندي هاي ال <> النقص بالمعلومات الي غاحت وكذا ف<> يعني الجواب اني اعتقد اني افقد مفيتيحي أسهل يتصلح الموضوع ما مثل ما لو ضيعتو التلفون غاح تصيغ <> يعني المعلومات الي بينو بيها أهمية اكثغ من المفتاح ومع ذالك سعر التلفون أغلى من سعر المفتاح